<hesitation> Karazagna fitaovagna alôha maro e n- le haiko: misy zao aloha fitaozana ampe- fitaovagna ampiasaigna an-dakozia ôhatra ery vilagny, ery kapila, sotro, ery lapoaly regny, troboàka, koveta, ery epônzy, paille de fer; avy eo koa misy le fitaovagna fenti-miasa an-tanimbary regny ôhatra zao angady, boriziny, borety, lasaria ô, <hesitation> ery gôny regny, <hesitation> de misy koa le andrizagnavo a ino izy ty raha an- an-tanimbary akagny arrosoir a; de eo koa misy karazagna fitaovagna fan- nesin'ny mpandrafitra regny ôhatra zany ery marteau, tounevis regny, fantsiky, <hesitation> barra à pince, lasia sy ny sisa sy ny sisa; de misy koa fitaovagna fanjairagna: ery fanjaitry moa tsy adigno, kofehy, lamasinina, ciseau; de misy fitaovagna ampiasaigna agna- an-dadosy regny ôhatra borosy, savony isaihagna, siô, troboàka, serviety.